நான் தேநீரை விரும்புவேன், ஏனென்றால் நான் கருப்பு மற்றும் தேநீர் இரண்டையும் குடிப்பதால் வலிமை இல்லை மற்றும் காஃபின் குறைவாக உள்ளது. வழக்கமாக நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காபி சாப்பிடுவேன், மதியம் ஒரு சிறிய பிக் அப். ஒன்றுமில்லை ஒருபோதும் காஃபின் மீது மாட்டிக்கொண்டதில்லை, ஒருபோதும் திட்டமிடவில்லை